Men gitara chalishni o'rganishni hohlayman, chunki u ko'chada olib yurishga qulay va ko'p joylarda ijro qilish imkoniyatini beradi. Gitara turli janrlarda ijro etilishi mumkin, bu esa meni ko'proq jalb qiladi.